लिघ्त् नि चिर्चुइत् अ गेनेरल्ल्य् मन्से च्लोसे चिर्चुइत् जये। जेरौ है जीर् लिघ्त् बुल्ब् जुन्ग् लगसे चोन्नेच्तिओन् जये। स्वित्छ् जुन्ग् है मन्से च्लोसे चिर्चुइत् फोर्मतिओन् चोलुम्न्। जेरौ है चुर्रेन्त् फ्लोव् जये। भेने सयौ है स्वित्छ् नि कमनि अज हदन्ग्। छोन्नेच्तिओन् को ओन् अन्द् ओफ्फ् चोलुम्न् नहि नि कमनि। स्वित्छ् को तुब तुनै जुन्ग् लगसे ओन् अन्द् ओफ्फ् नि फुन्च्तिओन् को जुन्ग् चोन्त्रोल् चोलुम्न् नहि है। जेरौ है जुन्ग् लिघ्त् को ओन् अन्द् ओफ्फ् चोलुम्न् नहि है। स्वित्छ् को ओन् चोलुम्न् बत चिर्चुइत् अ च्लोसे जये। अम्पे फुल्ल् चुर्रेन्त् फ्लोव् जये। जेर् जुन्ग् लिघ्त् नि के धर् जुन्ग्, बुल्ब् नि के धर् जुन्ग् चुर्रेन्त् अ फ्लोव् जये। अम्पे लिघ्त् अ जुन्ग् नहि है। जेन जुन्ग् स्वित्छ् को ओफ्फ् चोलुम्न् अ, फुल्ल् चिर्चुइत् अ च्लोसे जये। अम्पे ने चुर्रेन्त् नि फ्लोव् अ स्तोप् जये। जेरौ है बुल्ब् अ गुमर्। भेने ज दम् फुन्च्तिओन् अ लिघ्त् स्वित्छ् नि।